Jicaŋéén wanja aŋamé fuléjool békaan, fulééj fafu nak fucilo mé nawaaj tariya; fulééj fafu encore fo nak fucilo mé néni jipaal jicaŋéén ji attaqué ool natéy jambi jicaŋéén jaju jitogoñool.